Nyamu iria ningiuga nimendete muno thiini wa musia ni ng’ombe ino. Gitumi, ng’ombe ng’ombe ni ni iresage iria, ng’ombe ni ikura thumu, ikara tusau na ng’ombe ino thiini wa tusau tutu rakwa ti ranene; kasau karia ingigia, kau ni mbia, nendia I, diendia nginagia mbia Kuma rau iria nakama ng’ombe nit hi mendie, nendia nimbeterera mweri mugima, omwe, kana kwio mendagiria after kiumia kimwe, nagia Magana makwa matano, kumana na ng’ombe iriku Ng’ombe iria. Kwituo mindaga nderi, koguo ngeterera kimweri kwoguo wi mweri, mweri mweri ukithira ngoragwa mbisi ati nitako ngoragwa nimwandike kimweri ta thirikari anakorwa ko niandikite. Ningorago <noise> mithenya mirongo ithato yathira nwanginya ngiye mbia, ti undu umwe na guikara uguo. Mbali ino ingi ng’ombe <noise> ino yamba thumu, mbosaga, ngathi ngarima, bembe.